Cantyja ꞌnaaⁿ calueꞌ chiuuwaa na jooyoꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌndyeyoꞌ naquiiꞌntaaⁿ jooyoꞌ ja matseiꞌno̱ⁿꞌa na cwilꞌayoꞌ na nteinquiuundyeyoꞌ, na nlaxuaayoꞌ, nlajmeiⁿꞌndyeyoꞌ luaaꞌ cwii nnom chiuuwaa na jooyoꞌ chaꞌjom na <noise> cwilaneiⁿyoꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌndyeyoꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ na nntaꞌndonꞌnaꞌ naquiiꞌntaaⁿna maxjeⁿ waa <noise> chiuu cwii nnom na joona tandoꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌ nawaa na chiuuwaa na nnda̱a̱ na nlaneiⁿna nlaꞌno̱ndyena xuiiꞌ chaꞌ na cwilꞌaa jaa nnꞌaⁿ na jaa ñꞌoomya cwilalꞌueeꞌndyo̱ joona jeꞌ chiuuwaa na nlaxuaana luaaꞌ machaꞌjom cwii nnom ñꞌoomna cwii ꞌnaaⁿ chiuuwaa na na nlaꞌno̱ⁿꞌndyena joꞌnaꞌ na joona ñetꞌmo̱o̱ⁿna joꞌnaꞌ na joona ñecaluena naquiiꞌntaaⁿ joona.